Ye izy koà ndreky kony possible zegny tsy magnino e de rasirasegna de mbô atô mitovy jiaby fô zegny tsy <hesitation> amin'ny lalàgna ny nature tsy tsy possible raha zegny fô zany mitady ze tokony ho hitany arakaraka ny moyen anagnany ake de <noise> aleo samy mitàna le azony zany fô tsy hoe rasirasegna zegny.